Omundu khuchakhilila omuleme sesiba silayi taa nenga nabone omundu ofwana aryo okhochakhilila indi nekhumubolela nandi buleme sokenda wakula oba buleme sosalibwa oryo taa buleme bunyala bwakhubakho ngoli omukhulu oba onyala wafuna biyangafu nawe waba omuleme nasiryo okhachakhilila taa.

khuchichanga khuserekari khwacha khwareba sinakila musyalomu khukhawulilanga bulayi taa

Sekhumenya limenya lilayi taa khwikhala khulomana khwekhala khupana kamaloko, khukhola khuryena kila obona sekhuwambana bulayi awo taa.

Babelwachi baba nelomo yawele yekhubolela babandu elomo yawele bayusya chisambo chabwe chili chimbii balekha baba nga bakwara chisambo chindayi ate nalundi baba nga bapanisya khuyu! khucha likulu balekhe bibindu byekhusibala bikhali bilayi taa.

Ekasii yekhukholela atwela, khuwambanila atwela, buli kasii esii khukhola khuwambanila atwela niye niye erela lukosi mukhuwambana hwefwe

Kumutikhinyi engeli yesishalo, bisela bifurisya khunyala khwacha mukunda khwaba nga kwamamo embuka yachile khwaba nga sekhufuna syekumutikhinyi taa khwafuna syekumusi obataa ngekhabi yakhuwambile khwafunile syekumutikhinyi, khwba nga khunywakho bubujji.

Chinakhu chikhulu nga cha kurisimasi khwikhoya nga khucha mwi mukanisa khwaba nga khuwulilakho silomo shawele nalundi khwaba nga khukendelakho ango khwaba nga khutekha bilyo khwalila atwela nechifamili chikhali ndala taa nalundi khwaba nga khwikhoyela alala.

Buwangafu bwesi bandu bakharamba taa banyala bafuna, bafurisya bakenda baba nga banula byebabandu, beyisyakho nga babanyolelekho baba! babapa, babera obata bafwa nga bali batambi nga sebali nesyesi banyala baba nga balisya chifwamili chabwe taa.

lusimu lwa kwansa nafuna mumwakha kubirire mu mwesi kwe khataru

Khukoyanga kamalwa khwakata chingokho, khwakula chinyama khwakula bindu bilayi nga kumuchele nekhwikhoyela mubwene omwomwo.

Sesikhuwa kimilembe taa khulwekhuba sili sitwela bakeni nga bechile ebekhala bulayi taa, sobakanila bulayitaa kakila sili silala.

Khubolela babandu babe belukosi, balinde esyalo babe nga bakanana, babe ngabalinda lukosi esyalo nebabe khusyalo bulayi.

Efula nga seyapile taa khumala embuka endeyi bandu bafurisya baba nga khabekhala busa sebali nekimilimo taa obata baba nga bangona kimikunda kyabwe khukhu khwirengekha rengekha efula nga yechile khukobola baba nga babyala byesi babyala.

Omundu wekumutambo sindxu silayi syekhumulekela, khumulolelela wabona anyala wakhola sina wamala wamufunisila nisyo anyala wakhola nga khulima obata nga khunanikha bibyasara.

Bulayi buli mukhuchanja babana bafwiti, khubakhinga nende chindwale chinyala chabarerera biyangafu nga bachowile, chindwale nga poliyo chinyala chabalemasya, obata chindwale nga munyulula chinyala chabarusyawo bulamu bwabwe.

Bibyayo khuli nebikali byesi khubaya ango, khuli nechikhafu, khwaba nechimbusi, khwaba nekamakhese, khwaba nechimbichi balala baba nga babayakho binyinyi nga chingokho, kamapata, chikulukulu nebibindi.

Kuchienja kuchienja bulayi wabowakho lusinyenge walindanga omutu mwana sachamo nebujafi ta

Nga nechinile sisindu sinyowela elala mubulamu bwase, engulakho kamakalenda naba nga emila nenga nabone sekanambile taa, naba ngenchakho mu! mu! mukhosipito nebambakho kamakalenda oba banchanchaba bulwale bukhali butwela taa.

Bikelesela babana bela khunywa bela mu! khubucha mubukhino bacha bela mubulamu bukhali butwela taa kila bu! ba! afectinga mumasomo u!.

Khukhweyamo nga sewasimendamo taa welulamo nekamasisye nenga wasimendamo weyamo nosimulamo mwabonekha bulayi.

Khupungusya sukari esii khunywa khuba indi lelo chindwale chabele chingali nicho khufuna nga khwabele khunywa sukari omukali, khunyala khwafuna bulwale bwa-sukari, bwaa-puresha ne bibindi.

siili silayi khurekeresya babandu bakhulu khuba baba nee khukambila, syekhabili eba esambo endayi khurekeresya umundu umukhulu syesi aloma, khuba umwana umulayi sekanibwa wachanyakila taa

Ofukhamila asii walomba esaala newacha wakona.

Ee! khwarukilekho elakhuli khulayi muna! musisincha syefwe khulikhusomebwa bulayi.

Babandu babanga khebamuwulila, buli nisyo kalima bafukilisya nekabona ari sisyalo silsilayi.

Hube nga hurekeresha kamawulile huhwama huretiyo nga huwulila bibyama ebulafu bibihufu bibihukeleshela bilayi bili husibala

Bulayi bwekhukhwalikha ango alala ebukanda eno, sili indi kimilimo munyala mwaba muyetana mwaba mu! mu! mitambo mwitwela mwaba muyetana nesili syebutinyu khuba ndi buse mulolelelana mwaba nga mutambisibwana, oyu ngaloma oyu oyu ngaloma oyu waba nga sekhamufuna bulayi taa.

Bulayi bubuli mukhukhola chekap buli mbuka elindi nga wekhebele bulamu bwowo bulimbuka onyala wamanya biyangafu bili khumubili kwowo ate onyala wamanya khuchanjaba nga wafunile chindwale chili khumubili kwowo.

Sili silayi khubirisha babandu babandi nesisa khuba ndi omundu owasho sekanibwa wamubirisha bubi taa, yenyikhana waba nga omuyeta mubindu bikhali bilala taa nalundi waba nga omuyeta mumitala kikikhali milala taa.

Kiminiongo kili bibindu byesi babana bakanibwa nga beyika ate kiminiongo kili bibindu byesi sikuka siba nga sikhola, ari nga babana basomele kiminiongo kino kibayeta khumanya syesi sikuka syesi sikana nende sina syesi sikuka sikhakana taa ari baba nga bachowa ngabamanya.

Babandu efwe bafuna limenya mungeli ekhali indwela taa barara bafuna limenya khubirir mubufera, balala bafuna limenya khubirira mukasii, balala bafuna limenya khubirira mukhumenya nebasale oba khukholabusale, balala bafuna limenya khubirira mukhusoma.

Bakhana bali nekhucha khwisomelo mungeli indi babana bano bali nekhufuna kamakesi sitwela nebasani! nebasoleli, syesi omwana omukhana anyala wakhola nisyo syesi omwana omusoleli anyala wakhola, nasiryo sili syekumukaso bache khwisomelo.